Siya pakh malan a mi ba laa ko ba ya kenkene wo ba laa lo yara na teb man a bine bamburum yiri nateb man a bini bamu a shagliniya wo bamu a shefhya ba. Ba laa a ya ken kene a kwai ba laa muna na na yara hani ba shegme gi a muro akwoi ba laa mu nana yara na gimu mungu ba a muro yara pakh malen kuma ka shagle bele laa mu a ya woyi ya pakha malen ka shaghle laa mu yara nani bogi ba shagme bi kyang laa ba gaba nʒere mu manag yara kumna go na kya pon zogho a bandi tebe ka da kum gite ba kikyang ba laa bari kuma ba bikyang ba laa bari kuma ba gaba gha yo wo nzhere mudo na yara bolla bugho manag na kenne na kya sug yo abandi to bikyang laa bari bela gha a yara tigh yo ka ken kene a nʒere mu manag ba bi kyang laa yara ghana bo nʒhore ba shagme bi kyang ina ya ghabo nzhere ba shabgme ba amon laa muna manang yiri nana tab ba dhagme a muro a bini ba laa ko a bini bamu a sagliniya ko a beni bamu a shagliniya ko a beni bamu ashagliya ba bi kyang lela a ya ba ba nʒhere muna na a shagla gha nʒhere mumanang ba tebe yo kuma iyera ti dua yiri nana ba shame gi a muro a bini ba mburum yiri na na ba shagme gi a muro a ba pro yiri na na ba Shang me gi amuro a me doba wuri mu nana nya kenni kene a muri ghorum bwa ya muri ghorum wo ba laa bo laa mudo na ni laa mu manag yuri gha na bo shwara ba shangma yiri gha na bo shwara ba shnagna bo ni laa mu manang yun balla kum ba shagme bone laa kuma mu ma ba yiri sang na yo a bini bamburum yiri balla kun mu nungu ba ba muro a biri ba mburum ya pakh malen ka ken kene wo bele ba laa ba do ki kuma ka shaghe yadda mu ya kenne kenne wo bele bamburu ba dom nʒhere mu yara shagli ni bele ba mburum bari yara shagh na ya tebe a yawo ntan a kum ya a ya wo tekki tob a kuni ya yara balla un muna na nanng wo mu ma ba yara ball kun abini bamu yerri yo wo bamu yeryo ba ab shagme wo bamu ba shagme ba ba a yawo nʒhere mu yara bini tebe ka tigh yo kida kum gi a bimi ba mburum ba laa yara tigh na yo ka kpa balaa yara tigh na yo gulo bo loo yera yo dom dimu na na ya wo yo yiri yera giti kuma yiri ke kin kenna wo yo a nʒhere mi ba shagme a muro amma ba ne laa mu u ma kamba yiri na na bi bamburum gimu na na mungu kaba a muro yim na na bi mamo Gimu mungu a muro ba yeri na na bi tero gimu nangu a muro ba yiri na na bi ba laa ginu nungi a muro tebe man iyere ka gulo ka ken kenne mu iyaba ke ba bikyang a yaba gab gimu ba na aya pakh manag amma kumo a wabu pakh gite ba yara pakh malen ka sug poro mudona na kya na teb a muro mu nungu kamba ko maba bikya na kya na gimu na na yo kumiro a shagli kamba to siya tughli bikyang ba laa bako na ni mosogh, mosogh ni gumu nana a yere ka sug yimbo a muri gimu na na ishag kamba ko kuma pakh kamba boni laa muna na iyere ka gulo ko woghe teb a muro a bamu na na a bira bandi bamu na na a bira bandi yiri yagna teb kuno ko kumo yiri bugna mono a muro koki na gimu na nae manang a muro amma boni laa mu ma kamba bo i woghe gi a muro ni magnan ni gimu na na ya sugni yi a dua bamu na na a shglo hi ya yara keni yo a bammugho mu manag ni ya yara yagh kuno ka dob bamburum niya gara keni yo a bami nana a shagli kamba neya yara tig yo ka ghabo gemu nana lela yara wa wunin ka muak bi muro gumu a yerri amma bo har a ira wo ba laa mu manang to ya gabam dom gimu ni gi manang a bino ko gimu yara Tig yo ka gulo ko gumo ya tug yo ka dob ba mburum yeri sang na yo a bandi yiri sug na na yo kumuro ma a waba ba balle ba ko kuma a mutu ba pakhe ba a kwai bikgan ba laa muna na lela siya wo ya beli laa ba do na yere ka kum gimero ba a yere kuma ka kum gimuna na yara oakh na ba shagmeba. Ko lela a kuma nʒhere muna na yara ghani bo na kya sug yo ko na sang yoa bandi tebe a yere kadan a yere ka dob ba tong kim a yere ka dob ba wa tong kim a yere ka dob ba ba lalaa yere ka gab yo mma a pakh gimu manang a musho bamburum ba yara yer kuma ki ba mburum yer kuma ki ba mburum yeryo ba bo lela a gaba nzere munana a shagha nʒhere mulo ya kunna gi yara kenna na kya ger nʒehere ri ki kuma na kya ger nzɦere ri ko kuma na kya sug tebe a yere ka gab a ba boa kun a yerka gab yo a ya tong kun a yer ka gab yo a musrshilla tigha ba a yer ka gab ya mur soba a wuro bi a yer gab ya a mur kuna ʒogho ba a yer ka gab yo a yaba li ba shang me gi ba a yer la gab yo wo mollong a wuro ba a yer ka gab yo a ya muri nʒhere a yaba sang a ya ba bom zogho ba a yer ka gab yo a yaba li ba shangme gi ba a yer ka gab yo wo mollong a wuro ba a yer ka gab yo kulum a ya tang gi a yer ka gab yo a ta muri nʒhere a yaba sang a yaba bom ofimu nana a ya bome kuma a kum kamba laa ya ka ba ghbal ban ba laa yaka ba tug ba laa yaka ba sug bamburum a nʒhee mu nana mungu kamba ba laa Ya ka ba tig ba mburum ta baa kun ba lla yaka ba tig mburum ka palah asara gimu na ama kamba ba laa yaka ba gupi gogla ba laa yaka ba gapi bamma wo babirra a muri bomo ba laa boa kumlaa mu mananh ba to ko a pagho gogla. Loo moduna yiri sug na gogla yo ko kuma a ya bom poro loo mudona bo iyer li do ba yiyi kenna ki sug puro ba ya ba bom gi muna na a bini ba gullo bo loo shegle kuma iyer ka kun gimu do ba yin kenna nike keb doo ni bani ba mburum gimu nana pa pagha a ko kuma pagh kamba dom gibani na ni paore laa ba bibne tebe laa ba biben ni laa muna na iyere ka gul ba iyere ka kum ba shagme gi ba iyere ka li ba shangme gi ba iyere ka kum molong ba iyere kuma a dabi bamburum ke ba mburum nongna gab yo wo fara a ko wo farinciki ba to bo a ya wo bele hali mudo na to ni laa ba shagme ba yo no laa mu nana ya kennu kene ki ba mbura bong si yo ba akwai bikyang lola aya taya wuni a yera yo amma bitayang ba laa ba dona aya glbal yo bu duk dom bwami nyer gbal yo ba dom bamu yer sug yo yin ta bo uyer sug yo ba amma ni tabo iyera yoye tabo iyero li doo yi tabo iyera kentenne wo yo yitabo gimu gitabo bwa kuno ni bwa kune yiri ta bo Dom gibamu nana na bira wo yeba ya wuni yi ma i bira wo yi ba amma ni ntan tebe iery yo akun kowai iyer yo ami bali ba iyer yo tae kawai ku ga awe a li dua kamba iyer yo tebe ka gaba ken kene a wo ba mburum ba shagme ba. Iyer ken kene wo yo tebe kullum ki gab akpo kullum ki gabyo a ba bwa kum koki gab yo aba ken kene muna na mungu kamba ba laa yete ba yere ka li dua ba bo ni laa mu ba bebne amma boni laa mu ba bebne amma boni alla mu ba shangme bo igabe yo a ya bwa kun yi ma yiri bwara kun, bo igabe yo aya wolwolo yima yiri wolwolo bol gabe yo a mag tollo ba shangme yiri mon na ninge bo i gabe yo a ya wo molong yiri mon nunge bo a bira wo molong ba yiri men nange ba ba laa yara teg bamburum ka dob ba mberum bwa ya wo laa ba shangme to loo yara murra yo ka dob bambrum woo yara mutta yo ka dob ba shagme gi, koo yara murra yo ka mag tolo ba shagme lio yara murra yo ka li gill ba shagme lo yara murr ayo ja jen jene wo ba mburum munana manang bo wo kuma i yer yo ba To ko ya sugna yo a bine ba mburum muna na niya yara keni yo a dwa niya yara logsi yo niya yara mur yo ka dib ba mburum niya yana mur yo ka balgi niya yara mur yo ka balgi, niya yara lissi mereng muso niya yara keni yo a bmi a mete ke ba nita yara muryo ka shegligimu a sheghi kamba amma ba bira woo laa ba shageme to loo mu dona koda a yera kaken kene ri bwo a yer ka kum gi ba shame yire ka kujm gi ba shagme yiri sugna giti bo a yer ka bagna gi ba shagm e yiri baghri yire sugna bagri gitiyiri yere ka li dua wo ba mburum ba shagme ba yiri yere ki bal kun ba shagme a muro ba tebe man iyere ka tuli yi ba iyere kuma dom gumu a ya pakhe ka kum giti ba gara ka yua bini ka yua togli ka nabi a yer gi kaʒa yiri ghan bo ki sang yo a muri a yer gi kaʒa yiri ghana bo yini kya bini ba laa ko bini ba mburum ki sang to abuni ba mbrurum ke navi bamvurum a bira wo gumu yara patej ni a bira wo guru yana lini Nuye ya ghabo gimu ya llini muji ya mag tolo a wiro niyi ya kurbo gi dusu muryini ya kurbo gi dusu niji ya kurubo murik bigha to bikgang laa ba do na ni laa ba shagme ba tebe man a gere ka laa gag shaw yo minna a dobo ba mburum dom gimua yaba pakhe wo ba laa paki a muri mata kulli paghi a muri gumi marang paghi a muri guma na na yo gumanna yenu tigna na ba mburum mogho ko bari ko tarum ba ba mburumm bunna yara gabna giti kali dua yara gabna giti ka mom munge yara gabna giti ka kum polo bali, ba shagla gha gimina yaba pakhe giti manang to yara bongsi yo yara bongsi na wo muo yara bangsi na ba mburum bam ya tutu wo yo yara ta na ka gab yo wo ntong a muro yara tigna ta gabyo wo dom gilmu a yei tebe a shagla shewa yo ni ba mburum bo lela a dobo ba shene gi yama a dobo ba shagme gi lela a sugho yama a sugha ko da bo ni man a ya pateh.